Argentina pegua reta jaeko kua reta jae asado jare corte ˂Hesitation˃ biffe, chorizo, empanada jaeko jaereat gunoi ma italiano jembiu reta rami ˂Hesitation˃ pasa, vino iru ndie jaereta omboyea jae jaereta y tembiu